Matseitiuu na ljoꞌ na macaⁿnaꞌ na nncwajnaⁿꞌ oo na nljeiꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ cwii tsꞌaⁿ chaꞌ na nntseijndaaꞌndyuꞌ na nncꞌoomndyuꞌ ñequioñê oo na nleiljeii tsomꞌ ñequioñê matseitiuu na macaⁿnaꞌ na jndyee nncwajnaⁿꞌ chiuu tsꞌom tsꞌaⁿ nncjaaljeiꞌ ljoꞌnaꞌ neiⁿncooꞌ ntyjeeⁿ, ljoꞌnaꞌ tineiⁿncooꞌ ntyjeeⁿ aa teincuuꞌñê jndye xjeⁿ aa cjee ꞌñom aa majeꞌ nntsoom cwii nnom ñꞌoom ndoꞌ chaꞌtso na macaⁿnaꞌ na nljeiꞌ macaⁿnaꞌ na nncwajnaⁿꞌ chaꞌ na tintsꞌaanaꞌ na nda̱nquia jeꞌ nnquiom tiaꞌ naquiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ oo nntsuꞌ nnoom na ntꞌiaꞌ jeꞌ nmeiiⁿꞌ tsꞌomꞌ ndoꞌ meiⁿchjoo nchii luaaꞌ xjeⁿ na tajnaⁿꞌa ꞌu. Nmeiⁿꞌ nlꞌuu ñꞌoom na macaⁿnaꞌ na ntyjiꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsꞌaⁿ chaꞌ na ya nncwa nncwandoꞌ ñequioñê xeⁿ na matseiꞌjndaaꞌndyuꞌ na ñequioñe jom nncꞌoomndyuꞌ chawaa xuee na nncwandoꞌ.